<hesitation> Raha ohatra zao hoe hiakatra aiza ranomasina karaha hoe tsunami zany de nefany iny tampotapoka tsisy fiomagnana de mety sy ho hisy olombelona ho tafavoaka velona zany longany raha zah mandinika fa raha ohatra ndrekany izy misy fiomagnana mba misy mandeha helicoptera de ambony akany gambany mangalak'aina na zany e zany. <laughs>